Miheno hira tozay miheno ah boky misy fandraisam-peo regny nofa zaho mandeha lavitry satria hira, igny mba mamerivery gny saiko, hamitako any lala lavitry igny.